ס'איז דא אפאר מינע הויזענעס, <hesitation> איין הויזן איז מער אזוי ווי א באקוועמע וואס א פידשאמע הויזן וואס מ'קען אנטוהן ווען מ'גייט שלאפן, נאכדעם איז דא וואס מ'טוט אן ווען מ'גייט וואקן אדער מ'טוט איבונגען וואס איז מער <hesitation> באקוועמער, נאכדעם זענען דא מער שענערע הויזענעס וואס מ'טוט אן ווען מ'וויל ארויסגיין, און נאכדעם איז דא, און שוין.